सवसे पहिलेत संगित कहेको हयका पहिले बो पर्खन बारी बात हय । संगित एक ऐसो तरंग हय जो कि <hesitation> समय अनुकुल समय अनुसार वो मनमे अपनय प्रस्पफुटित होत हय । <hesitation> बोके सँग सँग आदमिक दुनियामे एक बाजा तालको <hesitation> सहायता लैके <hesitation> जौन एक उम कहनपणो आवाज धुन निकारत हयं बो संगित हय । <hesitation> जिन्दगिमे संगितको महत्वपूर्ण उम ठाउँ हय । तओ एकदमय संगित विना त जिन्दगि कहन पणो <hesitation> अधुरीय हय तहि मारे संगित एकदमअय आवस्यक हय टी वि हमय <hesitation> देश दुनियाके बारेमे बतात हय बो फिर हमय देशदुनियाको बारेमे जाने रहन्ताहिँ एकदमय जरुरी हय ।